awa zinni ni waati mu su'anni ba nucoza na abe he ho dimiɲan wa vɛ yɛ mu bera sun wa le ba nucoza wa ja'a be tete'a hinni mina wawe ba nucoza hinni yɛrɛ bɛ a nucoza obɛ ma be yɛ donc awa zinni ni waati mu su'anni